हम आखिरी बार भात दाल चोखा खाइली रहल जो। कि बिहार के मुख्य खाना में से एक छे भात तो उही। चावल के बने छे दाल सबके घर में बने छे हम खाईले। रहल मसूर के दाल आऊ चोखा जे आलू के उसइन। के ओकरा छिलका छिल के ओकरा मैस करीके। चोखा बने छे ओकरा में तनी मिर्ची प्याज काट। के मिलाई जाई छे त चोखा तैयार होई छे।